Velaquí un ponel. El quatru de juliu del mil setecientus i setenta-i-seis, trezi coloñas de Nortiamérica decrararun la su endependencia del Reinu Uníu. Una delas causas prencipalis era que la Corona Británica les hazía de pagal albitrius, peru a trocu las coloñas no tenían representación denguna nel Palramentu Británicu. Assinque Thomas Jefferson junta otrus xefis enhirmarun un decraramientu col que ya no reconocían al rei ingrés Jorgi III, i estu esmençó el processu que hazía que essa región se hormara como nación endependienti.